والله أنا ودي لو أعيش في قلعة ، أكثر إني أعيش في سفينة فظاء ، القلعة تعطيك شخ-شعور هيك هكذا بال-بالأصالة ،بالفخامة ،بالتاريخ ،يكون فيها تفاصيل جميلة ، تجدر تستمتع بالحياة اليومية في جو مريح ،أما السفينة هيا فكرة حلوة الصراحة ، بس تخلي الواحد بعيد عن أرف بعيد عن الناس ، بعيد عن الطبيعة ،أحب إني أكون قريب من الجبال قريب من الأنهار ، ما أحب إني أبعد عن هذي الأشياء ، والعيش في قلعة يعطيني <hesitation> يعني العيش في قلعة يعطيني يعطيك فرصة أنك تستكشف التاريخ تستحضر الثقافة ، الأصالة الأشياء هدي.